କାଫୀ, ଚାଯ, ଦୀ ଜନୋଂ କୋ ଦୀ ତାଯଦା କା ଦେହା ପାଯେଂ ବହଲା ଏବଂଗ ଖରାବ ହୋ ଭୀ। ହମୋଂ ପେଂ ଜେଦୂ ଚାଯ ଜଦେ କରୀ ବତା ରହେ ସେ ତୋରେ କିଛୀ କଡା ଭାପରେ, ଅଦ୍ଧାର ରସୁନୋଂ ପିଯା ଜୋ। କାଫୀ, ଚାଯ, ଦୀ ଜନୋଂ କୋ ଦୀ ତାଯଦା କା ଦେହା ପାଯେଂ ବହଲା ଏବଂଗ ଖରାବ ହୋ ଭୀ। କାଫୀ ପୀ ଲେଵୀ ମଦ୍ଯୋଂ ବ୍ରେଂଟ ପାଵରୋଂ କୋ ଇଂକ୍ରେଜ କରେ ଜାଯେ ବଢାଯେ ତାଯେ। ଆପନୋଂ କୋ ପସଂଦ ହୋନେ ସାରେ କିଛୀ ଭୀ ପୀ ପାଵର ହୋନେ କୀ ଚଲ ସୁଭୀତ ହୈ।